<hesitation> ארט איז מער א זאך וואס מ'קען נישט- ס'איז מער א אויס- א מענטשן'ס אויסדריקן זיך, ס'איז נישט עפעס וואס מען קען פראדוצירן פ- פשוט ווען <hesitation> כ'מיין ס'קען- א מאשין קען מאכן ארט אבער ס'גייט נישט האבן די טיעפקייט פון א ארט וואס א מענטש מאכט